Allor se m' chier qual è 'o genere musicale mij <hesitation> che m' piace 'e chiù, t' dicess senza dubbio 'o rap. Mi piace pecchè nun è sul 'na musica. È parole e verità, è sfogo, 'o rap parl 'e vita vera, 'e problemi, 'e sogn e anche 'e delusion. È nu modo p' raccuntà tutt chell che tien dint 'o pett. Io ad esempio quando comunque sto nervos <hesitation> m' mett 'e cuffiett e nun pens chiù a nient. E quando mett comunque 'a traccia giusta sembra che chi canta sta dicenn proprj chell ca sent ij. È come se mi capisse. Il bello secondo me del rap è che comunque nasce per le strade come 'a gent ver. Nun è tutt luce e pagliett. È crudo e sincero, parla di chi parte da niente e cerc 'e campà. 'E chi sbaglia, cade ma pò s' rialza. E sta cosa mi da forza, m' piace pecchè è versatile. Anche pecchè c' sta 'o rap classico, chell che protesta, ma pur chell chiù moderno. 'A trap che c' sta, che t' fa scassà pur dint 'a palestra o in macchina. E poj c' stann pur gli artisti napoletano che t' fann 'o rap in dialett. Come Geolier che è 'o mio artista preferit. E comunque quann sent 'o rap napoletano p' me è ancora meglio pecchè è 'a lingua mij. È 'a musica che già sento mia e m'apparten. E poi secondo me 'o rap t' fa sentì forte, t' fa tenè 'a testa ngopp 'e spalle. Quann ascolti 'na bella barra, 'na rima fatta bene dici mamma mij è proprio forte sta canzon. E <hesitation> comunque p' me il rap è il mio genere preferito pecchè nun è solo musica. È proprio nu mondo che esprime la propria verità. Chi cant, chi chi scriv è 'a voce d' 'o popolo. E chell e chi 'e persone che ti fanno sentì meno soli.